komiði sæl og verið velkomin í

í þættinum í kvöld fjöllum við um stjörnu sem þurfti að fjarlægja af gangstétt kynnum okkur skólabyggingu úr piparkökum og fáum nokkra ljúfa tóna sem spilaðir eru af geitum ég heiti Sævar og nú verða sagðar

fjarlægja þurfti stjörnu af gangstéttinni við Bæjarbíó í Hafnarfirði þar sem hún þótti of lík stjörnunum sem prýða Björgvin Halldórsson var fyrsti tónlistarmaðurinn sem fékk nafnið sitt grafið í gangstéttina fyrir framan Bæjarbíó í Hafnarfirði stjarnan var afhjúpuð við athöfn í júlí og hugmyndin var að heiðra íslenska tónlistarmenn fyrirmyndin að því er

sem er í Hollywood í Los Angeles í Bandaríkjunum þar fá Hollywood stjörnur

í Hollywood komst að því að stjarnan hans Björgvins hefði verið sett á gangstéttina í Hafnarfirði ráðið kvartaði undan því og sagði að það væri ólöglegt að setja eins merki og í Hollywood stjarna Björgvins var því fjarlægð bæjarráð Hafnarfjarðar dó aftur á móti ekki ráðalaust ákveðið var að setja nýja stjörnu sem lítur öðruvísi út og verður meira í stíl Hafnarfjarðar eins og Björgvin sjálfur orðaði það stjarna Björgvins mun þess vegna rísa á ný Evrópumótinu í sundi í tuttugu og fimm

laug sem haldið var í Glasgow í Skotlandi lauk í gær sem hann átti sjálfur og setti Norðurlandamet í greininni Anton var hársbreidd frá því að komast á verðlaunapall í tvö hundruð metra bringusundi og bætti líka Íslandsmet í þeirri grein hann kom fjórði í mark og var bara sjö hundraðshlutum úr sekúndu á eftir þeim sem fékk bronsið

Sveins í úrslitunum er tólfti besti í Evrópu frá upphafi og tuttugasti og annar besti tími í heimi Anton komst líka í úrslit í hundrað metra bringusundi og lenti í sjötta sæti það tók nemanda í Myllubakkaskóla í Keflavík um sjötíu klukkutíma að byggja skólann sinn frá grunni úr piparkökudeigi hann dreymir um að verða bakari í framtíðinni pabbi byrjaði að senda niður á bæjarskrifstofu hvort við gætum fengið teikningar af skólanum og út frá því

það sé mikið hráefni

eitt kíló af súkkulaði og fimm hundruð grömm flórsykur ætlarðu að borða þetta nei ég held ekki sko af hverju ekki þetta er ekkert besta hart til að það standi uppi gluggar

eru úr heimagerðum brjóstsykri og þess vegna hægt að kíkja inn í skólann finnur segir að erfiðast hafi verið að baka þakið í réttri stærð en hann lætur það ekki stoppa sig ég baka alla vega fimm í viðbót jafnvel jafnvel sex bara heima sko er þetta hvað tekur við eftir útskrift þá fer ég á samning hjá Jóni

í

í Húsdýragarðinum voru haldnir mjög óvenjulegir tónleikar í síðustu viku þar sem geitur fluttu tónlistina geiturnar notuðu sérstaka nema sem kallast Wave hringir og voru festir á

hornin þeirra hringirnir eru hannaðir af í Listaháskóla Íslands til þess að búa til tónlistina þurftu geiturnar bara að hreyfa sig geiturnar semja og stýra tónlistinni og

þýtt fyrir dýr ef þau fá tækifæri til að stýra umhverfinu í kringum sig tónleikagestir gátu gefið frjáls framlög á tónleikunum en geiturnar eru að safna fyrir klifurgrind á föstudag var Rásar tvö á torginu hér í Útvarpshúsinu jólaskapið var allsráðandi á skrautlegu torginu